في الوقت الحالي الترفيه والتكنولوجيا عندهم بشكل منتشر اكبر من جبل ولكن في نفس الوجت الرفاهية موجودة وبنفس الوقت القلق والضغوط حتى هي زايدة يعني قبل ما كانش فيه ضغوط زي توه والقلق حتى هو اقل يعني اقل بكمية من كمية اكثر من يعني قبل خمسين عام